तू सदा जाण बारें जागे गवपाक वासपाचें। तू आतां सांग की बरी बिर्याणी जाएं झाल्यार काही वाचयें? माझो फ्रेंडिक जाएं भायर घेवपाक।